Kaofa andeha hiagnatra ndraiky edy, raha tsy maintsy hientiky, mitondra, na tenue izy kaofa latsignainy regny matetiky magnao tenue na blouse le atao andavanandro ivelagna lamba le atao agnatiny de mitondra kitapo de cahier le ilaigny amin'ny fiagnarana jiaby de stylo, de mitondra fandrangitana, de mitondra crayon de bois na crayon de couleur, de mitondra gômy, fitsipiky, de tsy adino aka gouter.